Më para se i makini, kuejt e gajdhjurët ishë ghuzartur të trasportarjën gjinde e shurbise. Kuejt ishën ghuzartur sa të bujën i viaxhi, sa të qilljën gjindet ka një anë te jatra te njëi horie, të njëi <hesitation> di uno stato, të njei Shteti mentri gomarët janë ghuzartur sa të qellsh shurbise përjashtie o shurbise, thomi kështu, carichi, shurbise del xheneri.